حضر سڤي متعكا وما تيأسش متيأسش تبع الانترنت ثم برشة باجات فيها مراوعة يحبوا على الخدامة ويحبوا وتي يديمر على السيڤي لازم يكون متكامل للي خدمته الكل واللي عملته في حياتك الكل موجود فيه وراو ما تيأسش متيأسش تبع تبع تبع هوكا ثم الوظائف مختلفة زادا.